Velaí, essestin las cervezas lager, que son frescas i ligeras; las cervezas alemanas, que son más huertis i con más gustu; las cervezas pilsner, que sonin craras i refrescantis; las cervezas stout, que son escuras i con gustu a café o chocolati; las cervezas IPA, que son más amargosas i con muchu lúpulu; las cervezas porter, que son comprexas i con gustu i frutas i especias; las cervezas de trigu, que son ligeras i refrescantis, i las cervezas sour, que son aceas i con gustus frutalis.